<hesitation> mnyama famindunyamboa favaiya kwiya mnyama wa wajabu hauvaa vanyama vaukwari maivona vakucholo ghedangha kule uhendie italie na vopho hata wanyama. Kwamfano kurevona mburiya, kana thimba, kana kinyang'a, <hesitation> tu- ito- nu- nuhovanyimo kuku hoho mbamba nivaajabu kwasababu wachivonwa vughonu wakwehandwa halaighire ni mpka uende ena- nieena ifathi ta wanyama. Na ki- ukavona mburia, inyang'a, tembo na- na hata milula iri- irura ehe ivona vana thikindo cha kawaida mpka uende mbugha ta wanyama. Henachio kuwashika na kuwavona pho mpaka uende bonde kuu uende ule talii.